Më yë dun mynëyën jo'ot kuka'atë badëpëp yë, jadun yë dun, tamëts ech nebya ech i''jtyë jedun wi'idityä në ko'o jedun mukëp mjëxëp pues në ko'o dun dios madyak dun padupëjk pues batach dun oybä dun, batach jue jedun jo'ot kuka'atë këxë kapch dun ti'i dajë manyë pues badëpëp yë dun, takat'sap yë dun cap yë dun, jue yë dun oybä dun badëp.